Nako ngoji mane toma idu toma idu mane ka kia jam motoa dika to so tomomikoka nako sebaiknya mane ngooa ngoaka joma idu iofi mane tuange jam bolo denako jo kia jo lalagomoka nege tumding jam manege iofi bagi manga kesehatan baik sokomanege.